Mi pensu che scumeti i sold sü ün evento spurtìu a sia pa giüst perché a pölu a pölu vagné tüi e cuindi al e pa giüst che chi a vagna a s'porta a ca i sold e i auti no e ad ezempi a s'pudrìa fe 'na 'na ün cit premi për tüi, almenu sun tüi cuntent